Ngunda mbiheya koviungura mbi mbiungura ami omuni ami omukaendu omukuenambura woya kanaurumbu womamkweze ngaenuwa kuni kurooro aetoverwa, tjimatuhungire imbo vakuenambura avehe moumbomba wao matutja oohokuru kombungu yamutjimba yakarekwa osemba ondovazu konganda kwiheere kuyatira vivari oongwapata na ngwakorora onaa ndjiiyo kaanaa hange kuyakekandwa akarara kongombe oina, ovakaendu mbuyavekupu seu wongutira yano ngozu ndjihari nakaruuri okakamburirwa kozongutirwa ozongwao. Ami ponganda ombitise yozombuze indji o nbc mbakutwa otjomutjangerepo poo omutize womberoo woradio yotjiherero, oviungura mbimbamuna mombura omayovi yevari nomurongo ngakundino posia ngunda mbiri nao mberi nao mberiyandjera otjari tjamuhonge okungura ombuze nomatjivisiro mena rokutja ovina mbiri komutima wandje tjambo mbivanga okwisapo orutjiva nduripopokati kovarumendu novakaendu mena rokutja moradio yotjiherero kapena vakaendu mberesa ombuze okutja otjimbimuna kutja ami mokuresa ombuze meyandja omasa kovakaendu ovatiti avehamunu kutja oviungura mbio vizeu poradio vyazo kungurwa ovarumendu porwe nu ngwari vemune kutja tjamwa tjiungura matjiungurwa ingamwa mundu oouspi uriri woviungura mbimbiungura.